والله لو جايب قطعة من أيكيا أو أي مكان أول شي أجرأ التعليمات أولا يعني أول شي بعدين أرتب <hesitation> الأجزاء يعني حسب الخطوات جاعد تشذي أرتب القطع بعدين أجيب هذي الأدوات اللي راح أربط فيها <hesitation> القطعة وأشوف إشلون راح أربط هذي القطعة يعني أختار الأداة على حسب الخطوة وعلى حسب التعليمات المكتوبة.